A vin ja n vii kueꞌén ja cuku távi ne kākúchi un ne mē kueꞌén ja neinakaꞌan ña dɨvɨ nei plastico ján vipe ti kuéꞌe ntûví ne mei kuēꞌén xi ñuku táꞌvi kúꞌu nakaꞌan ña ñuku táꞌvi naꞌnu ne ida kakuꞌ ne ko nte kíkáthi kon né kada koo ntē tɨ́ɨn né kada tɨꞌvɨ ō ne é ma viꞌi tɨꞌvɨ ō ne korador matɨꞌūn ne káꞌi tɨꞌv ō né per ti te tē ngoó kaꞌnī nīne puesntɨ̄ꞌɨ kóꞌo o dukún ine mii kuéꞌén ja ñuntun ci kede chiuvā né petsɨ ñá nakai táka cáka ci mi kuēꞌé ja dɨvɨ nteꞌñú katá va chid komo dɨvɨɨ mi kuꞌén ja ntúkú ci dɨvā da nte kɨntákáꞌi sku ko nu ceꞌé ne tuko idɨvɨn kaede chiu stuko no ne doko tɨꞌvɨsk ō né peti áma ne kuéꞌ ntuvi xé nad ñāꞌan ña tuvi kuéꞌen xi ñañɨí ne pues ntée ndɨvɨ nu ñuntu ñūꞌu ni a kede chi u ni á ni ñūku táꞌvi dɨkā che ti duku táꞌvi nakaꞌan ña ne chinka ív ñiín ne ntɨ kueꞌntūví xí kadante xéꞌnu ne ntɨ.